Asishi miola furaha fu isipokuwa furaha windemoni besa ni nduchi isakichi ndosha shampito suzsho upepo besa le ivu kufurahisha katika maisha vo ndo kundi woletaba shikwaba sirima nde furaha katika maisha fofo